Jaji jakkade jaji iye jakkade wedding nafalempuq gemmeq e jaji ku bangsana lokiq falari kiriwi jaji lari kirito ero gemmeqtaq jadi ku bangsa lo ijakka kanangngi jokka kananto gemmeqtaq jaji ku bangsa laokiq fallempuq i <noise> fanoni jokka yawa iyero jakkataq jaji ku bangsa losikiq fa- fatanre gemmeqtaq jakka yaseqni jadi iyero kegugel- akkegunanna jakkade